एक सामान्य वाद्य यंत्र थै बजाणू कुने थुडा जानकारी हूण चैंद। जन बांसुरी चा त बांसुरी छेदों मा उंगलियां रखण। फिर बासुरी अगने हिस्सा अपडू मुख पर लगाण। और सांस फूक मन। और घुन या गाना बोल निकलण छन।